یہِ دٔلیٖل چھےٚ عارف ناوٕکہِ أکِس کِردارٕچ پیروی کران، یُس دٔریافت کِس أکِس غٲر متوقع سفرَس پٮ۪ٹھ شروٗع چھُ کران۔ اَکہِ دۄہ ییٚلہِ أمِس جنٛگل ژھانٛڈان چھُ، أمِس چھُ أکِس پُراسرار مکانس سۭتۍ مُقاب دٲخٕل گژھنہٕ پتہٕ چُھ سُہ انٛدر غٲر ملکی لبنہٕ خٲطرٕ حٲران۔ تِم چھِ أمِس أکِس روشن خیٲلی سفرَس پٮ۪ٹھ نِوان، تہٕ أمِس چھِ پننٮ۪ن زٲژن درمیان رٲبطٕچ پیچیدٕگی ہیٚچھناوان۔ ٲخٕرکار چُھ سُہٕ تمن سٕتۍ روزنُک انتخاب کران، تہٕ علم تہٕ تفہیم کہِ بھرپور تبادلس فروغ دِوان۔